بالأصل أنا أحب كثرة النوافذ في البيت، ففي بيتي مثلًا عندي تسع نوافذ، وحبي للنوافذ لأنها تخلي البيت منور وتدخل الهوى الطلج وأشعة الشمس الذهبية، وتشعرك وكأنك عايش في وسط الطبيعة حتى ولو أنت جالس في البيت، طبعًا بالذات حبي للنوافذ هو من المنازل التجليدية اللي شفتها.